<hesitation> Za tsy tegna mahay resaka- resaka flera flera tô agne fô <hesitation> tournesol zao magnagna kolera mavomavo zay izy de <hesitation> avy akeo misy belle du jour zay zegny koa misy amignay ankany karaha tiô rozirozy zay izy de <hesitation> de avy akeo ny sasagny koa misy karaha orange orange de <hesitation> magnagno karaha zegny.